Li unni di caluri mi fannu pinsari a la strata ruventi sutta li pedi, a li cicali ca cantanu senza stancarisi mai nta lu silenziu di la stati, all’aria ca trema comu siddu bruciassi, ferma e fitta, a li tenni calati pi circari tanticchia di friscu, a la siti cuntinua e a lu disidderiu di ‘n tuffu nta l’acqua.